जब क्वे पॉयलेट उड़ान भन ता अगर उ तूफ़ान मा उड़ान भन लग्यु ची ता उ सब पैसेंजर ते ब्वन की अप्रु ध्यान भवान पर रखा अर आपा आपा भगवाना नौ ल्यो तूफ़ान चन लगया येमा भगवान सिवा हमा मदद क्वे क्या कन सकें अर तुम आपा-आपा बेल्ट बांदीते भगवानो ध्यान रखा अर भगवान् सब ठीक कला।